אָנָא קִנְפַצֵל הַנְּקוּד פִי עִיד מִילָאדִי, עַלַאש? חִית קִתְעַטִי לִיָּא חֻרִיָּה נִכְתַחַר הַחַאגָה לִי מֻחְתַאגָּה בַּדַּקִיק, וְלָא לִי קִנְחְלָם בִּיה, וְלָקִין הַהֲדָאִיָּא עַנְדְהוּ קִימְתּוּ מַעְנָוִיָּה זְווִינָה, וְלָקִין בַּפֻלוּס קִנְקַדַּר נִשְּרִי חַאגָה גַּנִּסְתַעְמַלְּהָ בְּזַאפ וְלָא קִתְקוּן עַנְדְהוּ פַאִידָה פִי חַיַאתִי בְּלָא מַא נִקוּן מֻקַיַד בִּכְתַחַר שִי חַד אַחַר.